Baabi a bɛtɔno aduane a ne boɔ ɔɔdene ne baabi a bɛtɔno aduane a ne boɔ nyɛ dene deɛ. Me no menhu sɛ, nea aduane no baabi a aduane no ɔɔdɛ no hɔ mmom ne mɛkɔ. Nti ɔmfa ho sɛ ne boɔ ɔɔdene anaa sɛ ne boɔ nyɛ dene no. Medɛ menhwɛ aboɔdene no mmom. Na mmom nhwɛ sɛ, aduane naa meekɔtɔ no ɔɔdɛ. Na afei nso baabia bɛnoa no no hɔ fi biaa nni hɔ. Firi sɛ, sɛ wobɛtim akɔ baabi hɔ aduane no boɔ ɔɔdene. Nso ne hɔ no bɛnyɛ no yie. Nwansena dɔɔso wɔ hɔ. Fi dedadeda fam. Ne nso wobɛtim akɔ baabi wɔ hɔ a, hɔ no aduane ne boɔ nyɛ dene. Nso hɔ yɛ kama. Baaprapra hɔ. Fi biaa nni hɔ. Wodidi wɔ hɔ a wonim sɛ, wonnya yadeɛ biaa. Nti sɛ ne boɔ ɔɔdene oo. Sɛ ne boɔ nyɛ dene oo mehyɛda nhwɛ ne saa. Ne mmom nso nhwɛ baabia hɔ yɛ kama. Anaasɛ hɔ fi nni hɔ.